Ha chón yó ku choti ña iin caldo ña ke ña iin verdura xinti, ha ha chotuxi xin tiyá yó'o tiyá va a iin ho o on. tiayá kui yó a tiayá kuayo tá choti ha nrika onio ti ta choti nó ñotikai chi ku kudachoti dikan ha ho o on. chó oniti dikan tá, keni lia yá'a dakuacho no ho o on. caldoti ta dikuani ku xhixhaoti, ña jan nguña ku kao chín chón.